Shindu shiamberi shieshie ndachama, emundu wikhonyeshere ndekhale inaye, shiamberi sa kabisa omundu uli nende omulembe nende avandu vandi. <noise> Shiakhaviri <noise> ave mundu wachama nasaye <noise> eshiakhataru vhuleka ndachama sana. Omundu ukholanga vulimi, ndamuchama sana. Alafu shindi mwana, mwana athie musukuli yethekho, <hesitation> omaye khusomia omwana sikhuvolanga mpaka akhukhonye taa lakini <noise> mwana avekho nende elimu <hesitation> inyala khuchira kata narura nathia eruanyi na anyala khusomakho wathio. Mundu ngoyo emuthamanga sana. Lakini senthamanga omundu wiyikhale, yachamasa makhua kokhusolana nende avandu, vuli shiokhola siekomba tawe <noise> mundu ngoyo akalushingia maendeleo inyuma. khwesie njamanga omundu <hesitation> maendeleo. <noise> oukhorera alala nende vandu, omundu wa munyala khwikhala inaye nakhwcheshiakho vivanga vulimi vuno omurevakho shiahulia shiakhola vilai omurevakho nakhuvera taa ano ndakhola endii ndakhola endii. Yani khukalukhasia maparo mukalukhasanairia maporo. Mundu ngoyo anyala khuva mundu unyala khukhwakho maendeleo shichira mulakhonyana mumaparo, shichira nothia waye niwekakho yesi niyetha wuwo niyekakho lakini alava mundu nothia nomureva shindu sakhujiba vilai taa kata aundi muruleyo nimurambane mundu ngomwene oyo esie simujamanga taa shichira lano ava yangalushianga enyuma khasa niwitha ikasi kama yovufundi ino navundu wokhairwe nokonya mundu umanyire unyala khuvola taa ano khukhola khuri khuthia khunyola rimondo nirikhukhonyakho kho njamanga mundu wiimbia eyo, unyala khuva mukhola maendeleo nikhandi athukhuva navusingia riyanga khulondokhana ngalua shialo shiri vulamu vwa vulano ni vutinyu kenya a muve nimukhonyananga maparo vusa novola mbu wengene mpaka sova otoboa tawe, kho esie njamanga mundu wamaendeleo khasa vureka na vurimi ndachama sana kata vuruchi ndachama sanaa omundu ngoyo omuchamanga sana shichira anyala khuchira ostekho amberi, phindu phiakhukholanga phino khukholanga nikhandi khureshera vana <hesitation> inyuma mpaka yesi ava yecherekho shindu khurula khwiwe shiakhoyekhane akhole muvulamu vwe.